Oh ipu koka nadumani, oji wigwu koyi lekehi, igwen koyi lekehi kpoza ni shomata ni ya ya ishimi yoyi leke ni, ishimi yoyi leke ni iya tigiga mwashika, igiga ni ba shomotu aba ejeji kaha wisongo, aba bagye kwotu ishi no oya ya yu, aba tigiga, gyigya geye, gyigye giso ba tigiga ayi monya ba kwikpo ha ba gbosabo, ba yama ba geye ba tigiga gogo-gogo, igiga basho mofu awowe ka woza ni naba ya ishi na bayi leke ni, aba-a-out eme sha goda gwatgye, amo ogye igwepa kotukpoki ya ya, aba gigi tota, owone ko ga tigaga tota za ni aba yogwu mo gbosabo, aba tekye, aba yomani gogo-gogo, ome damu niki yashomotu noyi lekehi nimano aba ya naba mi kilo, aba ya eno kikyeni kelo, wawo igwu kogbogba awasa ko sosa. Ishini yoyi leke ni iya shotunehe agyo bak kpaha tukpa ba sasa daha kwipukinokpe, kwole aba yzigwu ko je daha ashami atu, aba sasa daha omani lema, omani yama, omani yama iya, omami ya ma iya gbatune he kpanu biyo ona kakweyi kel ni, iya keye giso, geye giso, geye giso, ebe ni gyo ba gbigwu iya yimu koye beni, ebe ni aha gbigwa iya yimu ko yebeni shinafo, oji wofu koza mami, oji wotu koza mani, oji wotu koza mani mamani asa kososa awase wanensawikye ni, isho oni na biya heke ni, otuhi, arozabo kweyi bawa bagye kyikyikyi kpikpo kyaba basasa daha, baswadaka, basasa daha eno ni agyo gese, ko ga tigiga loma, shishini aba gese ba ga tigiya gbayi bakyikye wa abasasa daha, owe kolamoni mani atuhi yasha iya gbotu mene kpoza lema ni ayu ya shiyu atu, iya yigye ipu ki shi oni a shamutu mwashika, mani oni oza gbayayi mi kamani ya sha motu ishami yiyi leke ya geye gisi mi shoni.